पहले त हमर सरगुजिओ छत्तीसगढ़ फिर बस्तर म बोले जाते हलबी गुंडी अब ए दो जगह रहे हो मोला आएल पर छत्तीसगढ़ म बोले जाते छत्तीसगढ़ के प्रमुख भाषा छत्तीसगढ़ी। फिर हमर हिन्दुस्तान के भाषा हिंदी आऊ अंग्रेजी आऊ संस्कृत आऊ पंजाबी आऊ तेलेगु आऊ तमिल आऊ मराठी आऊ गुजराती आऊ भोजपुरी आऊ भागेलखंडी।